أفضل الهدايا أكيد وبدون تفكير، لأنها تحمل طابع شخصي أكثر، وتبين اهتمام الشخص، ال اختار لي إياها، كمان تعكس تفكيره ومشاعره والوقت ال جضاه وهو يختارها إن الهدية مهما كانت بسيطة إلا أنا أكيد مؤثرة. كفي إنه هو فكر وإشترى ونسق وأعطاني إياها عكس الفلوس، أحس إنه ينقصها بعد عاطفي ومشاعري أكثر.